أول ذكرى عندي هي أول مرة داني الوالد معه للحاونت ديالو فين كيبيع، وهدي واحد المناسبة لي مكنساهاشي لحدود الساعة.